X̱iꞌk nak kës xkaná lëꞌná xka kës redond xki ye kës yeꞌts xkaná c̲h̲owná xbib las giat o nap c̲h̲ixkwaꞌganá tostado xbix kës las, yu kës dia knuna xbib las tostada c̲h̲owná.